عفوا تقدر تقول لي وين أقرب مخفر شرطة؟ أنا جديد بالمكان وما أعرف المنطقة عدل، ممكن تدلني أو تعطيني أي علامة قريبة أو شارع رئيسي مثلا، وإذا في مجال تقول لي كم تقريبا المسافة؟ لانه ودي أوصل بأسرع وقت، مشكور واجد.